اي صراحتا اني كلش هواية تضاهرت بهذا الشي لمن اني جنت طفلة حتى ما اروح للمدرسة، مرات جنت اكول لأمي انو صار ليا سعال اي- اني مريضة مدا اكدر اتمشى اني د يغمى عليه فأمي جانت تصدكني و تكلي يلا لتروحين اليوم للمدرسة, فجانت فرصة جيدة اليا اني جنت انام و استرخي.